Ni ixain ti'yá ho o on ti'yá koño, koño ho o on. che'e, ta kitijan ta ña kono tikuii tá, nro koño, nro vi koñojan tada nguan ho o on. xa ono tikui xhidota iin olla ta nó estufa konota, nrikuitao koño, taxa ni tao koño ta ngu kao picar, ho o on. nrichí'i, ho o on. iki kuali kuali chín ho o on. tikuti ta ngu tao kolandro, xhín ho o on. nrua mino kastila, ta onoa kudonimia ta taxa ni xhidoa ya xa hoa mas o menos, xa ni ku ni choa ta ngu ho o on. chi'ko ya'a ta ngu tao ya'a tao yá'a ta nritadanduan, ho o on. koa oretoñata ngu taxani iin uxi uxi uu minuto tá ho xao listo tá dikuan nguan konriyó kuxhó nravaña ta ngu konruiyo kuxhó.